oh a mi me piaxe tantiscimo a trifola eh a trifola creddo ch'a segge uña de cöse che an un prexo ciù erto in assoluo però a me piaxe tantiscimo. A me piaxe segge grattâ in sciô risòtto che mangiâ à fettiñe sottî. Dapeu me pâ che no ghe segge atre perché ghe saieiva e ostriche ma mi e osctriche no ê mangio, no pe piaxan.